भटा रंगके सोचत पेति मोके रहस्यमयता, क्रियटिभिटी और विलासिता याद आत हए । जा रंग गहिरो और आकर्षक होत हए, जो जल्दि ध्यान तानत हए । भटा रंगके प्रायः राँयल्टी और लक्जरीसँग फिर जोडत हएँ । मिर दिमागमे जा रंगसे जिन कैसो बडो–बडो स्तरको अनुभूति लात हए । जा रंग संग फिर आध्यत्मिकता और गहिरो सोचकि भावना जुडो जात हए ।